छुरिया कुछ चिझ काटनको काम करत हए । जासे तमान मेलकी चिझ वस्तु जैसि: फलफूल, साग सब्जी, बुट्टी, पत्ता, चुगा, कागज, कपडा और तमान चिझ काटन ताहिँ प्रयोग करत हएँ । छुरियक धारसे चिझ वस्तुके सहज और सही तरिकासे काटन मद्दत करत हए । खानु पकानपेति, कुछ निर्माणको काम करनपेति और दैनिक जीवनके कोइ फिर काम करनपेति छुरिया एक बहुउपयोगी उपकरण हए । छुरियाको काम पैनि हँसिया, बगुदी, बगुदासे फिर करत हएँ ।